Eh bé, dipende da-o Paise donde ti viægi, perché gh'é di Paixi donde e dònne da sole l'é megio che no viagian, e se viagian, l'é megio che no conoscian nisciun, ma se t'ê int'un poòsto giusto, ti t'assetti int'un bar e ti comensi à parlâ con quarchidun.